Laha ty fomba fanova fampiasà sary hitantara tantara. Sary io moa zany maneho raha maro io. La arakaraky ny fitantaranao azy avao fa, apetakinao eo sary iny, ohatsy misy olo mifampiresaky, bakeo mialy ndrozy, dikan'izay zany, raha nivolanin'olo raiky iny, tsy tian'olo raiky iny, la zay ndrozy nialy. Zay ny fomba fanaova tantara io.